Émobilét sén émoto, injé émoto nirégé nicaméné gatéyléén. Wacimé nicaméén gatéyléén émoto; éni émiit élub, mat ibooj; busaha buyahul mat buyahoom; gapoor gubajo mat guyogénoom; yo écimé nicaméén gatéyiléén émoto.